Mijery filma mampiomehy no tiako noho ny mijery filma mampalahelo satria le filma mampiomehy aloha izany voalohany indrindra mampiala voly, avy eo koa izy mampifalifaly, nefa kosa ilay filma mampalahelo sady mampitomany de eo ianao malahelo eo nefa filma iny, zavatra tsy tena izy.